أول سؤال أسأله له أجله، شنو أكتر شي يهمك في حياتك؟ تاني سؤال أسأله شنو الشي اللي تحس إنك تحققه في المستقبل وتبي توصل له في الوقت <hesitation> المستقبلي؟